عندكي بزاف ديال ولاد عمامك وولاد خوالك، ولكن كاين قليل باش تشوفهم، حيت العائلة كبيرة، وكل واحد فين ساكن، ولا فين خدام، يعني كتكون عندنا وقت قليل فين نقدرو نتلاقاو